Noq eestläisile väega miildüseq talispordialaq niguq suusataminõ, murdmaasuusataminõ. Sis mino meelest korvpalli kaias peris pall'o. Ja jalgpalli. Ja kergejõustikku muidoki, kümnevõistlust, selle et sääl om eestläisil väega hüvvi sportlaisi, kedä kaiaq võistlõmah.